Tangô edy zio azoko honon̈o, ten̈a mampalaza fom- fomba amam-pan̈ao ten̈a mampalaza irô Arzantina àby io. Tsinjaka zen̈y anaran’izy iô tangô. Baka iô migaka, misy raha igiahin-drô zen̈y miaraka la famia, miaraka irô mpikamarady àby io. Le mate zen̈y anaran’ny raha igiahin-drô io, karà dite <laughs> fo zen̈y raha io. Ia, karà zen̈y. Avô la fetin-drô zen̈y isaka fahasivy zie la fetin-drô.